Ekisumurrizo okukingura ekoffulo, kisigiikiira, habwokuba ekisumuliizo tekisobora kukingura kofuulo etali yakyo. Chikumanyisa, ekisumulizo ekyo kiyiina kuba ekya kofuulo egyo yenyiini no'kugenda kukingura kandi no'kugenda no'kukingura, naiwe anya, eiiwe omuntu wenyiini anyakukingura kofuulo egyo no'oba ogiikwasiire otta, habwokuba kiyiina side enyakubaho amaino, na hali mukahuru kenyiini nambire okugenda kukasomeka, baina gisomeka kusigikiira amaino ago nko gaali. Baitu bwo kiyinduramu okakitekayo omulingo gundi, ekofuro egyo tekugenda kukinguuka kandi nakyo nikisobola baitu bwo' kitekamu okachiyindura omulingo gundi, kofuulo egyo tekwijja kukinguka, tekikusobora kuchitayamu kandi no'bwokuba oli wakitaayamu omulingo oguhiikiire, oitaga okisomekere kimmu kurora kyatahamu niikwo omyoree mpora kusigiikira egufuru nka bweyemereiremu kurungi, then no'tekamu, oyabura, no rora koffullo ne'kinguka.